Woho eme oware no who rie rue who te ti who oza ho̱ oware no who ne oza ho who no̱ uwuo no ze tare who tete reho oza na ha no̱ keve uwuo ohwo na o ro oke esinwa <hesitation> eza avo eya je ha kpo orro eve unuwuo ohwo yena oro̱ before atete ro̱ o̱mote ke owhe re rie omomara whe re kpale uzazo̱ oza no a wo before who te̱ te reho rie reko evao esenwa a je ha nya onya yena ha ano omote yena te were ome me rehe vi se ome me evao ewho fa yo ajo ru evao oke esenwa obonana. Ote ro̱ oware no ogbe ro oto ha oke yena oja ha woma oke no a je vi nya na a re re omomaraha reko obonana a te be re omomara me te re no̱ ejo na. omomani a be rie obonana oye o ma tube yoma keme a te nya usu be no a je ma te reho na asoheroke orro no yo a ta no̱ a be na usure a rie omomara keme me givolo ta na woho oza avo aya no a gwolo lu orro who re rie oza na who ve rie oware no o re were oza na eva befor who te te reho rie who re add oware ofa fiho uzazo oware lo who vere he rue who re wo uyoyo ke eme oza ka who re yo eme ozara woho eme bible ano ozara ho onowo ra oza ra o re ijo uyoma ro ke owhe he evahere ro ke owhe ere me rri rie who te rri no oware jo be tho ɛe oza na who ve reho keria oza me ene o̱ ha te jo oza me ene ma ha ti rue. oza na ene o re jo no je woma oza na o te make vaha uzo ke owhe enena o vi je bri irro kpeva ore se omarie o reti rri eme no who ta na o ve ti se omarie woho oza. odi no ovo na no me be ta eme na who re who odi evao orro kere orro o whese gba owhe ejo na ooo a ru ome ene he ooo oso me ru ome ene ha ma ha ti rro ohwo tonana who nya ho who nya no a re kpo orro ja ha oware no orro ra uro woma no evawere re jo orro na ku ogbene kugbe who ti ku oghene kugbe oware nana kpobi u fiho uyoyo tijesu uyoyo uyoyo <hesitation> ooo eme o je wo omote eme oza me je ru ene ooo who gbe kpe omote na no ha uzo nya ha yo who gbe kpe omote na no ha uzo nya ha who re ke oyena kpobi uve novo who no who gwolo isukulu orro ro be be omomoto a rro nya kiyo ojo whu no hayo amaiva whu no ho a finishi ile luo orro keme me be ta kpahe orro yo ghere oware jo no ma sai vu humu hu no oghene o ma fiho evao olo na eware na kpobi ve woma ke owhe uyoyo ve jarie eva orro rai whe no who re kpo orro rai whe no who re kpo orro ha tubo wa ahwo no i ri kpo orro ha me be ke advice nana no wa ize gwolo. O ore muri ole me ro owha wha be nya na wha reho omakpoto wha dhozo inirora keme asoite jo no ano esero gbe inirro ho orro na ame serami je su ile ano esorogbe inirro ho orro a wo ozodhe ro ka he rri ejo re je le no iniorro whu no re a te kporo o te were o were ere iniorro ra who re go we re rue evaware oghene kpobi no a ta ke owhe ru whe la eka ha omake la owhe eka dede a make ta eme eso ke owhe dede wha reho ome ru ex <hesitation> oriruo keme me ro orro na oghere kpobi a sai ru ome la ome eka te ma lua aye nana te eyoma aye nana o reho unu dhe omai edeovo ho keme keme me gwolo dhese na omamu ode owoma vi igoru omamode woma vi igoru ma emete no gwolo kpo orro. Ole me ro owha wha emete isoko ole me ro owha wha ro oma kpoto kere wayo eme ese gbe ini rai eza no ebe je reho o wai yo eme ria wha ru oware no ore were eva no eza jo you ma kehe na ore ne ko ebomadu hu kera etene who ve kera ru ene who ve ru okeno obofiho ro ke oza na otete who aye na ke he a te ta ahwo kpobi no o sai fa oto uzuo no omo na wha na oye a re reho efe akpo na kpobi ke fe me oro uzuo no me wha na me re ta he alese ohwo no o sai fa oto rie ke ome na fioboho rai kere uyo yo o jo orro ra kere evawere jo orro ra kere ewoma o jo orro ra elo oghene re jo orro ra who ve je ku eme oghene kugbe ro ro orro rai oware no me rei evao egbe orro oye wha ahwo isoko me yere owha wha doooo.